<noise> Makullize imfano kici imfano go baa gumo kan aga te ni se don ni di don tsaro maga se. Niga mukulli dan kan fuu me ga daabu wal game hankan kamata nima daabu kulu day niga mukulli dan aga don tsaro. Zama ni di baday ni fatta no din nin hari kile ni dii baday mugu ka ya kine asinda hali amane iŋgama fiti ki furoo. Wala sakata kan go ara haray no ba ni go a ra haray no da ka da mugunta ya kine da tuti a tuti a dii aman furo ni dii aga hini ka kwankwasawa ni se kine nima nima. Ni dii dole mo kal ni fitti ase no aga duka ka nise nisibay asibay harikan ra ni go. Ni dii amma da go a ra hara din a imfano ki ci sakata din da go a ra dina daabu ni dii asinda hali ama ne igama fiti yadin ki furoo ka di har kan gogi gudana. Amma da go a ra di ni dii dole kal nima fiti a se. Amma ka kin gar wala ama sal Nima ay no kaci wane. Amma da kandi adi a fiti hinne ni dii amante amfani gwara se no. To bandah kwadi mo ni dii ba niga fatta no ki kway makewayi yakine wala sauran saji ra niga hini kin hari kulli ni dii. <noise>